भारत के मौसन के बरेमे हम कथी बोलू भारत के मौसम मतलब एक ठाऊ मे टिकाऊ न रहैया । काबों पनि पड़े लागैया त कबो अपने मने घंम लगे लागैया उ ककहूँतर होइया उ ककहूँतर मौसम मे होइया । जब समर सीजन न रहैया जब विन्टर सीजन वी न रहैया मतलब जड़ों के मौसम नरहैया गर्मियों के मौसम न रहैया । तब आउसनका दिन आइय मैन त इंडिया मे सौ महिना गर्मी होइया उके बाद सौ महिना जाड़ा होइया । जहा टाकला हाम्रा थाह बा उहएलागि इंडिया के आदमी सब सब से बेसी जाड़ा मन पारैया कहेसे । हमहू एकचोटी इंडिया घूमे गेल रहली त बेसी जाड़ा के टाइम मे गेल राहली त उहब जाड़ा मे बेसी धोंध लगाईया । धोध लगायल से उआहबा के आदमी सब सबेरे सबेरे बेसी चाय पियाईया सबेरे सबेरे चाय के ठेला मे सब जाना आदमी सब के गोट होयल देखम । कसियों पुसम त सब बतड़ी इंडिया के बारेमे कोण ठाऊ कहा बा कथी बा कहा घूमे के चाही इंडिया के आदमी सब वी बहुत मदत वाला आदमी सब रहैया मदत कर दीयए ।